أحب أعيش في عام خالي من الجريمة, لان الجريمة تسبب خوف ومعاناة للناس, وتخرب العلاقات والمجتمعات, لما تكون الأمانة موجودة, الناس تقدر تعيش بسلام وتبني حياتها, وبدون خوف, الكوارث الطبيعية شي صعب, بس الأمان مهم جداً لحياة الناس, نبي عالم نعيش فيه بطمأنينة وراحة بال.